Mbaaŋa ta ma ñe húrni, ndu uyaa bliimbire, unan yaa bmangu, unan yaa mbúwe, unan yaa nŧiinŧi, unan yaa bwaasi ŋoon, unan yaa bsangala, ngi bjaju, blobo, baanŧe.